Yunguen ndaun jun chokanra iho chukadió ojun nakachi ngueno ngaidiki yuchu kue miendol ndamen kajino njima'a tendame chokonrenro'a chokonre nadien uun nukuteyi ngueno ni nguen yonreda nduchein ndundubu cheni yundavia ke'e ndenia yuku nuu ve'e minrá kenike yi alma xí cherañemia kéno ña keno ñene hongos honhos nayuyu ani yinia ke'e iña yee kitin ndavii nakuenta kuu name chindave vicho konngo ichi yini'a, yo'o ndio nje niño ngua choko nda mento kutu nrete yo'o ndimechí ndio yiño yo'o flojo kondo cachete ndame kundavi nanra iin ña'a insecto yiu choko yato yiki xhiva yeiña ngueno uun yen kito ndavia ndio kue añidia inyii ndanka ihá jun nde peso inganra ndemenia ndemenya ndéve pexli vee kuenta uiña kitiji pide cupar primer lugar no nguide nguan uun, kuenta me'e nuyindo meon no yinee jime'e tenuu tunun yukua xhindoa, ne' ko yivii yina yeme choko chime'e chindío ndenuni maldad ndi ihá ndejunde tejani nia chitu keche kendo iña no meme ketiu noveni maldad no inia chinio medi ya'a inia chiya insecto chandika iye i iinña ke nela nuu veme'e kuenta ko kuña yinguo niichíngueno ga cho nredochí iña ndakandangui nuyee noyendinio tuayindii nindio nachinra yemia yuveme cuenta kuu iña yinko ko inixhi ngueno nga choko nrerochi iña kutendavii nyungueno ndedionke adixhio ndikanchindavi ñanreve ndañutu tekuna noni iha ya. Ndion cha'a nu kaneya nuyeme kuenta ko iya yicho toko indio tu no'o tuchoko kué ndade nduvina'a ndikachelo tuidu, lukaiña choko kué ke ujun kaña ndikiña kuenta kuiña ti'a, tu na'a trabajo yii yetia indio ndeku tako iña'a nunka indi ninguachó, ndoko kaina'a xhoko chi ngu uni jema'a uno choko kande kuño'o nuu nuya'a kaché eje tiudu chiva'a andiki kaye ihó ndijun keña'a ndioyin jun ñe'e ime cha'i chetua iña nuu ño oni choko nridio nunka.